هلا يا غالي اذا كنت تواجه صعوبة في الاستيقاظ بدري جرب تحدد لك موعد نوم ثابت وتحاول <hesitation> تلتزم فيه جبل النوم جلل من استخدام الهاتف أو شوف التلفزيون ما تحاول تحط المنبه بعيد عن سريرك عشان تظطر تجوم واذا قدرت تسوي لك رتون صباحي <hesitation> تستمتع بيه وتتحمس له.